والله كل حاچة ولها زمانها يعني أتوقع الموسيقى العصرية أفضل بالنسبة لي. مع أن الموسيقى الكلاسيكية أفضل في زمانها وقتها، كان في ناس مروقة كان الحياة بطيئة كانت الحياة أقل إيقاعا فكانال-ال هذا بينعكس على الثقافة وعلى الفنون، أما الموسيقى العصرية فهي تعكس ال-الواقع حدنا سريعة، الحياة سريعة، الحياة مل-مليئة بالاحداث مليئة بالإيقاعات، بس هذي وچهة نظري.